दाब्यांतली टोमाटाची चटणी योग्य रीतीनां संथोवनां दावरालयारां तुलेणा चड् कळां सुरक्षीतापणां सांथोवंका मेलातां। हांगा कन्या मार्गदर्शक तत्व दिल्यांतां। उक्ते नाशिले डाबे। सारुत्तम दर्जो उत्पादना तारखें सावना बारां ते अठारां म्हायणे सादारणापणानां डाब्याचेरां छापूनां। खावपाका कन्या जायना तायर केले तारखें सावना दोन ते पांच वर्सां। जो मेरेंना डाबाकीं इबादनासां तनां उरतां आनी थांड, सुक्या सुवेतारां संथोवनां दावरातां। उगडलेले डाबे फ्रिजांत:तिन ते पांच दिस दावरतातां। महत्वाचीं कण्या बलयाकिचो टिप्पो। डब्याची तपासणी कराचीं खवांपाचां पायलि डाब्यांत लुकांसां। गंजा व सुजा येवापाचीं लक्षणा दीसंना येता वा न हाची तपासणी कराचीं। जारा तुमका हांचे चिन्हा दिसातां झालेयारां डबाकीं उड़वाची।